ke- ke kesaap sapeet ne kararan ko kenyoru <hesitation> sapeet ko mamii magonjweswek, kochamakei poorto, kenyoru <hesitation> amitwogik che kakiaam che kororon sokopiit komanameech magonjweshek, kenyoru koot netiili ne kimenye kora si ma- ma- ma nameech <hesitation> kooristo so ko namndeech lemonia, ko ng'etepii eng' sapeet ne kararan kora, kenyo ketindoi <hesitation> amitwogik che kakipae poorwek chooki, kenyoru rapishek che kakiteretee <hesitation> paishoniik chook chepo kotukul, ko- ko yotok anyun amu ndimakitindoi rapishek koma ko- ko kokinyoru tuuk chekakipaishee eng' sapeet, <hesitation> kuu ke- ke- kealee amitwogiik chema kit- che ma kikoole, che uu mwaita ak cheuu ang'ot <hesitation> chumbiik ak kei tukul ne kipaishe eng' amitwogiik chook, saasa, se ke meeny <hesitation> sapeet ne kararan ko ka kenyoru tukchotok somok, kakenyoru leketipeen lekararan, kenyoru amitwogiik che kororon ak kenyoru kelaach kei komie sikeriip magonjeshek che uu lemonia, amu ng'enyoru lalangiet ko- ko mamii ko chuteech koriisto, ke muchii keaai kiy, ke muuchi kepoishe.